Anggo mandokon soal hewan na istilahna ngolu ni borngin ni ari i adong ma na u boto guarna ima haluang, anggo haluang i anggo saro di bahat alak na manandana mungkin kelelawar, mungkin anggo i sadun guarna haluang i, anggo haluang i ma manjalaki mangan ia tiap borngin on anggo madung naso adong- anggo adong dope mata ni ari i inda ra ia kaluar i anggo na u binoto, kaluar ia anggo mang golap ma ari i, i ma jungada mandung marsuo dot au, di tempat na golap i dompak mulak sian kobunan, i ma i dogo ia ma iba i golap golap i. Dungi dung u <hesitation> u senter u ligin mang penang haluang i, na dompak ke ia rangku majalaki mangan i borngin ni ari i anggo adong na mandokon na haluang i! Ima mangan aha ia manjalaki panggananna i ima nggon tarsongon kopi i biji bijian i ma na i pangan nia i, dungi anggo saro i sadun bahat dei haluang i di dakka dakka ni pohon i na gitcat gitcat i sima bahat i mamodomkon margantungan i si, selain haluang na u boto. Borngin ahana manjalaki mangan na, ima ulok i, songon ulok ima na biarkon uloki nasakali pe jungada pasuo dohot iba i borngin ni ari i dompak ke i ba tu kobun manjaliki tarutung <noise> ima pasuo iba dot ulok i, dompak mangan monci i <hesitation> toru ni bulu bulu i. I mei do na uboto hewan hewan na borngin i manurut aha ni bahasa ita i dang lobina songoni mattong dang na searu takkas pambinotoan niba.